إذا صديجى مر بيوم سىء في الشغل، أول شيء بسمعها زين بدون ما أجاطع، ساعات الواحد يحتاج حد يسمعه بس خصوصا لما يكون مضايج، بعد ما يفضفض شوى بحاول أغير الجو بالكلام مثل إنى أذكره بمواجف حلوة أو ض-مضحكة صارت لنا من جبل، أجوله تذكر يا فلان يوم كنا في الرحلة الفلانية وصار كذا وكذا عشان أخفف عنه شوى.